Chinda onré ndavatu ndagatuu, nduyuu ninunu luchí, yo'o tuu ndavatu takatu uu naté ndun mekete yukuu nduu, oyote nduku ndava'a ndaktu takate nuu iho takate kuan ña'a vitun ndunguu.